Sɛ mirinya tum bi a anka tum a m'enyi bɛgye ho papaapa nye tum a nkyɛ motum medze agye nkorɔf- mehu dza ɔbɔto nkorɔfo hɔn daakye. Na ma motum dze aboa agye hɔn efi m' nkanka akwanhyia ahorow osiandɛ mpɛn pii yɛwɔ adɔfo na nokrɔfo bebree mbofra a wohyia akwanhyia bi a ɔyɛ ɛdwen ho a wɔhwer hɔn nkwa wɔ mu a ɛdwen ho a ɛnntse ase osiandɛ mara me nana eyi na ɔkɔree na onyaa kar akwanhyia. Dɛm da no na yenyim dɛ ɔreba nso yɛtsee anye dɛ oefi m'. Sɛ nna motum muhu dza ɔkɔ do dza ɔbɔkɔ do na motum agye hɔn efi mu a nkyɛ muhunii kaa kyerɛɛ ne mpo dɛ dɛm da no mma ɔmmfow hɛn. Ebinom wɔ hɔ a gya hyew hɔn wɔkɛda a, itum hu a ibotum aka akyerɛ hɔn,.iyi na obesi ntsi mma wɔnnda anaa dɛm aber no adze a ɔbɛma egya no aba no botum esiw ano ma ammba.